اللون البرتقالي له دلالات ومعاني متنوعة تختلف من سقافة الى اخرى، منه الحيوية والنشاط، ومنه الفرح والتفاؤل، منه الابداع ،ومنه التواصل، والتواصل يعتبر لونا اجتماعيا ويشجع على تواصل وتفاعل، منه التحزير في اشهارات المرور ، والاطعمة منه الجزر والبرتقال، والروحانية منه الهند يرتدي احيانا من قبل الرهبان كرمز للزهد.